Lau pagua alo elifu laisa pau namo lague laisa auga, inuinu ealogai ke o'oae kepagai alogaina, kapaigai alogaina auga ufainagai emia koa lai pau auga elifu alogaina, imoi eele pauma namo eleven years inipoi eleven, even pau namo grade four five kekapa ganinagai kai group eafia epea einu. Papiau apaoi einu koa iopoga ke isa safa pau e'i laomai ga koa, ga puo laisa auga anina alaani, ga puo pau kapaina fakapa auga megamegapagua alogai femia ga koa iopoga sama imoi akeapakipo. Gome megamega emia pagua alogai, megamega ekapula samagai egaina kapai epapakipoi. Pau namo christmas ega alao auga plan pau kekapa, pau namo keagu kekapa auga, pau christmas alogai safa e'i inuinu apala paumau kekapai auga, keinu gapia keinu gani aifa keafia papiau koa iopoga ve'e inauani koa iopoi keake kemai auga keauagenimo ia ikupu, opofoina koa ikupuga auga isa koa pauma isa auga apala kekapa imoi eele ganinagai papiau kemai keaunii Foama tsi suka amu keafanii, puo gaina laisa auga afa anina alaani. Lau aufakina alogai auga gaina auga ia ikupu keifani ufuuai agu alogaina, agu alogaina auga, oi akimu safa gaina epoai. Epoiai puo lau amamu aunimai ufuai law auii fou agu alogaina fouga aifa alogaina, ga puo pau lau auga anina lani auga kapa agao paguai fokapa koa safa anina lani gome e'i interest akaikiai safa oi emuai keoge. Oi pau lo ifi puo, lo lao lomai puo kelogo, pau isagai ko iopoga oi alolao alopealai keoma keinaka lai speaker pau agemai keoma sama e'i respect elelai kekapa. Pau elao elao ao kelogo elao efua afegai ke kestart. Pau keinu pagua alogai auga teipi keafia, gaina afu ioinagai afakeagu kai akemai ia a'ufu papagai gae keagu, keagu keifi, oi emu ifi ao kelogo sama keagaga keagaga agemo aifa keafia afu kegapuka, lai emai pagua imoina emai pagua imoina, ao fekelogofakeisa mo kai keagaga papiau <hesitation> e'i feu kepalifua. Ga puo lau auga pau anina lani auga kapa agao felo agao even opofoina paguaga fegama ga koa iopoga fekeapakipo auga Megamega kapulaga agao gaina afugai femiaz christmas emai puo ina koa iopoga fe start femi femia femia. Pau lawrence emaekai, aemae aloisai megamega emia auga afa amu gainai keapakipo. Keapakipo pau elder albert eafilai emegamega kapaina ekapa ganinagai kai, megamega epea kai kua apie isa still keinu aifa keafia, afu keaga keagaga. Ga puo kapaina femia pagua alogai gaina kapa feapakipo auga youths e'i opua koa iopoi emia sports emia samagai gaina kap a aemia. Gome megamega auga, papiau emegamega mo elao eapa megamega ao elogo. Ke pau sports emia sama fofouga elaokelao isa maguai e'i opua puo rugby koa keopua auga fofouga ekoko rugby eopua sama, keapakipo pagua alogai aoao lai. Aoao lai isa maoai gaina kuku apala keania auii isa e'i team paisa kekapa, isa akeopua sama kapa agao paguai aemia aoao lai gome lopia keifagai keifa keinaka <hesitation> kaisau aoao alokapai aumu auga, oi afolopua keoma puo aoao akekapa behaviorfelo mo. Fae independence ao kekapaisa auga felo pauma gaina hets maini e'i team kekapaisa auga Opua emia puo pagua alo felo pauma emia, aoao ao lai agu felo paguama mo kelao aoao kekapaisa kai, ia pagua pagua felo emia. Kai pau lau anina lani auga, lau mo lai kai maoai safa opolai gakoa ekaega, kapa agao fakapa auga youth aloisai fepiau gakoa iopoga aoao fakekapa fekeagu felo auga, pau kapa agao <hesitation> uncle vi'i ekapaisa. Ekapaisa auga pau, <hesitation> o'olo ao eafaisa moni ao o'olo keafaisa pau kepania puo lagai aua ikupuai ia ifoa a'ikupu laifania